Xichi na tatu'ui xiinto nu xianuntu kualintu, kuiji iku xiatiantu chii yuvasintu ña'a, chiina itu china yaa tikuiti ta vaa yiori kuiji xiaxintu ña'a, ña'a limpio koo i'i ña'a na kachintu ya koo ña'a yaa <noise> yoo kiti sata tintii'ri va'aka ña'a, vichi ra nitivi'va ña'a ñaja vaxintu i'i tiempo takua kaa vichi tikaniniyu yoi, ta nixiyo looi ntiiya ñu'u ini xiaa ta yojo marzo kixa itu takoyoru kuu chikompa kua'a, ntatu chikompa kuu vichi'ra kooka ña'a ñaja vichi ituu ka moto chikana xiantianaru yoo i'i iku ra, iku xiku kuiji xikakuntu ra tuva ika iku yanta kuntavina xiantana itu, tiantiaru kuru tutun'vana kuturu kixiaviaru su moto tajana, ta yiacha xika xii velontu, yiacha xiantiraka itu ra, naana itu ntuvika naana itu kuaru vichi ra koñaa kañaja vichi vuaxi, vuaxi tiempo kuchejei yoi ra vichika ra kuiya mi vichi ra kooka safi ni kuu, loo ituntu chiintu ni kayu ntii ituntu, yojoo marzo xiantu chiintu xina'a nta tani ñu'u yojo abri xa itu naanu, xaa ya kixa safi ntiviri ituntu ta xina'a. Ta vichi ra koñaaka vichi vaxi kiji ra i'in takasu yuvi kuaa a yoo kuiya'ka kama loo ka kuura, yoo ka kuiya vichi ra kooka safi nikuu i'i xiara ra tikayu ntii ituntu ti'í t- takuu xina'a xio, ntee tikachi sanantu, tee kiti vali kixa xia'ari ñu'u vonuri'ka xixintu vaaka tintuyu vaa ka tu iki keea xiaxintu, ta vichi ra vonu ñaja ra koo xiika ña'a keea ni iiki, tintuyu taa kaviri kee tanu va'a tami tuku ituntu kayuva xiiya saa kuiti kuntu kuantu koo ña'a va'a tentu yoo kuntavintu, <noise> tikui safi ñaja ra vichi ra ko'oka tikui vaa kooyo, takuna ntaka itiana ra kixiana tutu nta tajana ka'a se'ena ra, kuana i'i yuvi nuu kana tikui va'a ika tuku tajana mi tutu ñaja xitia ra koo tikui'ka va'a ko'o, tami tiempo ya kixi chininu xintaka itia tu mii, koó tutu koó sama suvintu se'ei koñaa ntaai sama'va sufi se'ei yioa tantii ra xitia kuavaya, ntea nta i'ina nuu va'a koyontua ko xiantua vichi ra kini kixiana xii tikui vichi, kooka tikui va'a kooyo nta nuu ketao ra tikui kini kuyaara vichi kuña'a, i'in kixia safi ñaja kun tikuu mira ni itu'ka xia tachi sutuvi ntia itu. Ni ku'ura si ñaja nintiko ñu'u koo xiikaya ko'o vaa i'in tiempo vichi yaka takaniniyu ra, kuninto kunta ininto ya'antu ñuju ntentu tavintu, ñu'un ntavi te'entu kunuu ti'i itu, xa nanu itu tu kunuu kua'va tavintira iku, tavintira taka nuu kaa mi iku ñu'ntu te'entu kuntavintu i'i nuni ntukaa tunto'o nuju nte'entu, koo nujuni kuxintu su kaj- ni tu yoo nijiana ra vichi'vi kua yo'o nujuni, ta xinaa ra koo nujuni xika kuantu xiaa nujuni, su va'a nixiyo itu, va'a nixiyo tiempo kuanto loo tii xia'a kaa yo'o yuva tií kaxintu, yoo yuva tt ya ka'a mintu yuva tia'a xiia xiaxintu, vichi ra nta ni yuva ra tixiaa yuva, tixiaa ntii ña'a minu tiayu kaa, na ketao i'in toyo i'inn xika yuva kuiji nuju saa ntaa tu'u mintu xia, i'in yika nuju yuva nu ya minu k- tiayu kachintu yoo'ra koñaa, minu ntiuxi kachintu'ka <noise> nta nuu ketao ra i'i kui kuiji yioo ntii ña'a kuxio, vichira ni minu tiayu kua, ni minu tiuxi kua'ra niinu tikua takaaya nta nuu xioa, nta nuu kokaa xia'a kiti ra ni kunteo kuxio minu xina'a ra, vichi suva kaa'ra tasama tiempo vaxia ika xiai takanini xioi ta chiñu ko kuun safi ra visa ntuo ku kania kaniyo ta kuntu xi'i sanantu iku, loo'ti kanantu kuantu xii. Tiujun kuali kaa, tiuxi kuali'ka xa taka tiatijintu vaxiantu i'in tukayu yoko takaa ta su saa nixiyo xina'a vixi nuu nteentu koo toontu taka kuya ntoontu vaaka ntentu, vichi ra saa ka i'i tiempo, kiti vali taku kiti vali'ka tiirintu kata ijintu, xinaa ra koo kiti kue ntee ko'o vaa tikua xintentu ra, vichi sava kaa i'i tiempo vaxi kooya va'a <noise> ka tentu ñu'untu, ñu'un tavi tikua nteentu ra saa ka nuu teentu, nuu koña'a ñu'untu teentu kuntavintu koña'a miiva i'i ta ku kixia safi vichi ra, koña'a ituntu nta tiempo'ka <noise> xia safi tikira ituntu, vichira isa kuali'ti ku ituntu kuaya chi yojo junio i'i una, xia'un junio kixia safi vichi ra, chiikantu ituntu su koni kuchiñuka'a ni kani tii tixie kuali ta'aya kova'a ituntu ta isa kualiti suva yo'o kuñaa kuxintu tentu vichi kutiakuntu na koñaa kuxi kuntu i'i kuiya vichi na nta tu'untu xiinto.